aw araabi sawuditi ntaata hijjoo la, haa. Iyoo, wo koolaa woo nmaŋ, nmaŋ, nmaŋ, fo ntaata ginee bisawo osii. Biriŋ nbe perensipaaliyaa la jaŋ ntaata fo kaabajoo ka taa fo i la komandaŋo kontoŋ, haa